﻿Ikaviko opaete ñanoi yemomaendua, jre kurai yaikua vaera yandeipi reta kiraiko jare yamo mantien vaeravi yande reko, jaema jokoropi yande yave yaikua kirai, kiraiko yayuva jayae kirai yaiuta yande reko, jare jukurai yaesauka vaera ambueva retape, jere yanderaikue ovae misia retape, jukurai jareta ipuere vaeravi omomantiene kua yandereko, jare ikirei ombotuisa, jare yayemosiente kaviko jeje, mbaeyekou tuisague yanoiva komo orgullo rami